<noise> Na̱k nig e de ka̱ ka̱ lugwe de pawo anima damti wo yek de miyinam makum tamti ji mil jinan so bi sa kam ga̱ ba̱ gannan sa sa̱ kum ma̱n no ten nga wul siyi <hesitation> yek de main no ten nga wul siye, ga̱ ba̱ gwas kan njwe ti si bi mani yekan a sa sulk an gi bi yek de gwe depawo miwo sa po kum ga̱ ba̱ ga̱ na̱n so, sai illah ga̱ba̱ ga mano ten ga, yekan yek wo man njweiti kan a sa kumi yekkan yek wo nima ba̱ lti cho ba̱ tli danti ga̱nan ma jwe de pawo mvni susi ma̱n pot ga̱ a̱ kan ma̱n pot ga̱ a̱ go nu kan sa zak lugwa san said nak ilgwe de pawa ka̱ ka lak a atli de mil mbalin a yil gi bi toh nukan mil ju a susudi a sakan muk li, a samu kaliki ilgwe depawo be bun sowu lugwe de pawo ma̱ ni ma danti kv li sige miyo mani ma dan ti suk pa lati kan ma̱ ni ma danti ganan go sik de ye lan dant ga̱na̱n. Ki mago mbalan yisi so si mi nak ga̱ na̱n wuso mba̱ gwasin wo ga̱ ba̱lli ka̱n ni, mba̱ gwasin wo ga̱ba̱ nya ga̱ba̱ten si mba̱ gwv sin nik ga̱ nan wuso mbagwa sa̱ ni yaye gwe ddepawo so kunde depawo sakimik cho go yekke de wul hwol tuk gwasa̱n sapa̱ lik igwe ɗepawo ba̱ bun so wu so sa̱ ba̱ yeni go yek de gwwe dɗepawo sa̱ ni ma zat an nya gwasan wu, sa̱ na zat an nya gwasan tan ilgwe depawo bunwu dan so sa̱ba̱ yeri go mbuni kan ni a bi ni mal bya mbuni so, so sa̱ba̱ yemigo yet de bubuni, sapi mu kle ka̱mbuk ta̱k zi ilgo a atla so, sa tuli as kamik ilika, sa pake gwel gwa asa̱ kamik ilgwe ɗepawo nik da̱u, ko zhin ka̱n ka̱ kolmago sa li ka̱ neh ka̱ zhin gawisi sa̱ kwatli gawoka tet nya, sa̱ kwotle gawo tak nyaso mago ka̱ wattle wugo sad lo a’ atlie asa yami, sa dlo so mage ka̱ dloyrr de ka̱ me wugo sapoki sap ok mukli yek de gwe ɗepawo ni tam tib iso na ma̱ gwe depawo sa̱ ni ma ɗanti sule si Na̱ gwa degawo mbokisi an danigo mboki an ten hwa wulso da <hesitation> sa mboki an ten hwo wul go dayek degwe dapawo mbala̱n a kum tam tig was sa̱n am mbala̱n kum tam ti gwasin so, ko kuma amo a kum tamti ilgwa sa̱ nima paltiwu s, sa pal hwul wul so mu kal sa pi mika̱l kakumi choy ilka ka̱ kumi choy ilka wugo yekde hwokuk gwasin ta̱ wani boo wani wani man ngatla ga̱ wan isa pal hwol tuki asa̱ gitli sa̱ ɓayeni go sa̱ pa̱l hwawulyi aɓi hwawul ka̱ zi wu kum tamti gwasi ilgwe sa pa̱liki a a sa̱ tek ga̱zi go sa̱ kam tamti illi to yek de so yek wul hwol tuk gwasom a mo wuda̱ liso ba̱ lan cho ga lo ba̱la̱n choga suk yelke nig we mna danti suksi wu, yek de gwe depawo ka kum tamti dafi so am ma mo ma̱n ni da mi yilkeni si ten tliganan mi ma̱n koptisi amma ma̱ ka̱n ishi ji yilkeni so. Ka̱ ka̱n ishi ga̱ yilkaso yilka ka̱a ish gwaso, ki man ka̱ kan ish ga̱ yilka gwas so, yet ni ni ma bal tic ho nga̱a̱, na lak ti ga nan ten dam ti ga̱ nan ma yis nya so ma yis ny go mma pal wudali gwiso to wudaali gwiso tam so la̱ka̱n teb bdu tuki lakan ten mbas damti yyekan hal a ka dam ki, a ka dan ga damti gwa ten wul jan kaman kv anke re go ka̱ lak <hesitation> ka te kulugwe depowo ba pal kamato sou yi ka te kalugure de pawo ba̱ nya lami de tale tai u so a bi lam ti gwa ka so pa̱l ti fi wul gi ti kan, ka̱ de man llakti gwa, hal a ka danki a dam ti gwa luk tlal, a li tlali a li lugwe de pawo, bika, bika̱ zi de a li ka li siu so, a se hal lika̱ insiyi sabo na̱ bas wuli danti suk yike m bomi, danti suk yilke ilgwe depawo ba̱la̱n cho ga go ta dak na gitli kiwo ta kam ki na na hwul tuki a kiwo bika kaman na̱ hwul tuk so ba̱la̱n cho ga̱a i e tam so, kunde depawo a dak na hwul tuki akiwo bi ka̱ da̱ na̱ hwul tuki akiwo bi ka̱ da̱ na̱ hwul tuk so. Yek <hesitation> mɓa̱ ka̱n kalili ka li mɓa̱ gwa ga ba banti la̱t maltki, ba ba̱nti danti ja malki yet laki balan cho ga̱wudaliso tamso danti yilkeni suk yelkeni kam, kam de yelkeni ka̱ ni ma danti lubi kan a ubu kana bi dan kunti tamfi mdaso wudalisi ba̱l cho ga̱ a̱ i e, bal cho ga laki ka̱ danga danti gwa ilgwe depawo pa̱l laka mbati gwa de ten ka damiso hal apa kv yemi wo ka̱ luk pal ma samfi, ilgwe depawo ba bunsow a yilka ka̱ lak ki ten dam ti ten na̱ gwisi de hal ka mbi gagwa ka zopsi ilgwan danti suk yilka tami a na lo kaci gon wo danti suk yilka tam so, to an nide getli atla damani sai ka̱ ba̱al mbati ka̱ ba̱ mbatl ka yek degwe depawo ka damin ama ka̱ dam wu go tak yisi de gwe depa wo pal na baltimbati ka̱ go, gon ton tan gon yi kenan, gon taka gon tazi asan gwan to sa zik asan ga go ka̱ kum sa̱ wulke wani dlobi. Toh sa̱ zik asa̱n ga̱ yi sa̱ zik asa̱ gawi kuwago tlobi wo yek de gwa, tlobi kan ma tlobi, tam tiwo ma kaan ma tlobu, tam tiwo ma kam tamtiso suk yekeni mus ka kumtamtiso gonwo ka̱ kum tamti agonwo ka kumfi so gonwo nik suk yilka tagam a gonwo nak suk yilka taga̱m so, a balk cho ga̱a̱ lugwe depawo bva̱lan choga ka dan ti jinan suk yellan danti yellan danfi woo a gabeki ka̱ gabe so ko ba ga̱be ki ka ndaki so to ma̱na̱ damti denam suk ki to ma̱ ni ma danti ka̱ dan dan ɗemam suki abalan choga, mana tla dandan denam suki a kume a gaɓek wuyo ka dakiso to aɓalan cho ga alakan tan choga allakan tan lashi kum ti tamti a lakan ten lash hwultuk suki hwul tuk gi a pal jet gwedepawo a lami ta pali suk ba lo man paltiso ka balan cina gwwel so, ka balan china gwel go dan ti ga nan a tami ama lake ilgwe de awo i kum tam ti gwaso ka danti ga ana danti suki ka na danti suk ami mani nja nja lubi gwakawu lubi gi kuwu. A bi ka̱ ba̱ gaba nini daso bi ga̱ba̱ ni ka̱ nndlo ga nan so, gaba̱ ni ka̱ ndlo ga̱na̱n ga̱ba̱ mika dlo a tamso akumme ga̱ba̱ ni ka̱ dlo ga̱na̱n yek ka yis ilgwe depawo a niu yeka yis lugue depawo ka̱ lak cina nau dinti a tami ilgwe depawo tuli lashi kumri tamti giwo tak ni suk <noise> yilka abi yilka kumti gwaso a bi ka̱ kumtamti yilka so cog anal nak gwe depawo a tllam tukal wu a balki coga a lak tan dam ti gwa a ka dam ilgwe depawo ba̱ bun sow ka damm ilgwe depawo be bum sow a ka̱ pita dam ti gwwa a dani hal aka̱ te ka̱ lugwe depawo baka pal samamn saw lugwe bi ka zi sau akayeni wo ka̱ te ka̱ bi nga gwa gibiyi ka̱ bi nga gwa gibiyi mbun so ilgwe depawo ba̱ lan coga go yilka gina a lamiye tas is ilgwon bvtalame tas isiso.